اشون اتاكد الي عدغشعو حقيقي ما خيال - اقغب ويحد الي اقلو اقغصني <laughs> اقلو اقغصني لانو بس اغيد اغشع انو انا بحلم لو بحقيقة ، لان كثيغ مرات ما تصدق الشي الي عيصيغ قدامك، من الفغحة ما تصدق او من الحزن ماتصدق